أفضل شيء في تسويه في عطلة آخر الإسبوع، إنك تروح تتمشى في المولات، وتتسوق وتشتري أغراض، كل الناس تحب التسوج والشرا والشوبنج والتمشي في الأسواق.